Ena carta poni estu: "El tu sinu múa esta nochi. Vai-ti pal lugal aondi esmençó tó". Do la contiesta con cudiau: envestigu'l su origi, alúu decedu de dil al sitiu con recada i huricheu.